هم لعبتين إما كرة قدم يا إما بالوت، طبعًا إذا كنا عددنا كبير مرة بنروح نلعب كورة، عددنا جليل مثلًا أربعة خمسة ما قدامك غير إنك تنزل صكة بالوت أول عن آخر بتنزل صكة بالوت وتجعد تلعب إنت وأخوياك، بس هذولي هم اللعبتين اللي تقدر تلعبهم مع أخوياك أو دومينو، يعني هنا في مصر نلعب دومينو، أما في السعودية نلعب صكة بالوت.